हम गाउं का घर में रहनू भी पसंद करूँ न शहर का चोटासा फ्लेट में भी रहनु पसंद करूँ। पर आजकल <hesitation> असो छे कि गाउं में हम तो सब रह लेवाई पर हमारे आने वाली जन्रेशन। जो पड़न कले बाहर जाये तो उनका साथ उनका माई बाप कभी जानू पड़े तो वो ता आप कसा बिचारा गाउं में रहे। उनका <hesitation> साथ उनका जानू पड़े तो उनका चोटासा फ्लेट में भी रहनू पड़े पर समय का हिसाब से सब चीज़ को परिवर्तन हुणू बहुत जरूरी छे। फ्लेट में भी रहनू पड़े वो यह असो रहे है कि फ्लेट छोटो रहे तो थोड़ी असुविधा तो होई। गाउ में जो लोग रहे वो आपनी सुख सुविधा का अनूसार रहते ले पर अब समय का हिसाब से जो पढ़ाई को समय छे लोगों काम्पिटीशन करी रहे। आज एक दूसरा का पचे एक का पचे दूसरो हरावना को करे तो उनका भावना का लिए बच्चाना का भनावना का लिए शहर में जानू पड़े। उनने छोटा सा घर में भी रहनू पड़े समय अनूसार सब परिवर्तन जरूरी।